إي طبعا الحكومات لازم توازن بين الث- بين الثنتين، النمو الاقتصادي مهم علشان تحسين مستوى العيش، لكن إذا أهملنا البيئة رح نواجه مشاكل كبيرة في المستقبل. البيئة مو بس شي ثاني، هي الأساس إللي نبني عليه اقتصادنا وحياتنا.